Ja ku jakune'endo paciencia tiuku adi pues io uu clase tiuku in ja va'a lu'a ja adiindiaando meeninne ja va'a akaada jiaa yuunko kuteekuniuunindo un poco bueno y un poco malo.